Ie raha ôtran'ny nenahy a, ny tiako tena fiomagnana, faharetanan'ny fiomagnako amin'ny mandraigna dia ninahy tiako ho lavalava mihitsy eo amin'ny telopolo minitra eo satria mbola hanino aho, mbola hisasa anao a, mbola hisolo akanjo a, mbola hikenokenona, mbola maro ny raha amboarinao dia izay no itiavako anazy mba ho lavalava eo amin'ny telopolo minitra.